Quiooꞌ na tiñencooꞌ ntyji xjeⁿ na nntꞌia juu joꞌ tyosa̱, tyosa̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ chiuuwaa na waⁿ ndoꞌ na ntsue na chom ncjo na nntꞌia jom xuiiꞌ ntyji nntsꞌaanaꞌ joꞌ juuyoꞌ. Mꞌaaⁿ jeꞌ mati quioꞌ na ncjo na nntꞌia joꞌ tyochiꞌ chiuuwaa na tseixmaaⁿ ndoꞌ cantyja na cꞌee na yuu na nnchiuuꞌyoꞌ joꞌ na ncjo juuyoꞌ, cwiicheⁿ quiooꞌ na ncjo na nntꞌiaya joꞌ cajmeiⁿ ee jom jeꞌ chiuuwaa na waⁿ tomti joꞌ titiñencooꞌ chiuuwaa na tseixmaaⁿ ndoꞌ mati ntꞌomcheⁿ quiooꞌ na tiñencooꞌndye jeꞌ joꞌ canti quia na nnaⁿꞌndyeyoꞌ cwii joo cwii cwii nantquie oo cwii ta̱ sa̱a̱ na jndyendyeyoꞌ jeeⁿ jeeⁿ quiojndyii chiuuwaa na cwilajnda̱yoꞌ ndoꞌ ti tiya cantyja ꞌnaaⁿyoꞌ.